Rí náa̱ ajngáá miꞌpha̱a̱ míŋuíí nda̱a̱ꞌ rí mu̱ꞌthá o̱ xúnii miꞌthá mámbá gu̱nꞌ rí mámbá tsiguꞌ o̱ rí mbá tsiguꞌ káxi̱, ikhaa jngóó rí xtílóo̱ ma̱tha̱ xúꞌkhui̱ rá. Xúgi̱ꞌ jaꞌni e̱ꞌthá rí náa̱ xtílióo̱. Enéró, febréró, marsó, abríl, máyó, júnió, júlió agóstó, septiémbré, oktúbré, nobiémbré, disiémbré.